Bueno in frutas pues in frutas más shegukaguo in manzana ocuel un naranja cotsim igual frutas guecagui cutsin amo chraperder no no cotsim shicue ocuel melón cutsin neki mocherarua perder in plátano o cuel in tlen ose gueyava fruta o cuel in verdura in zanahoria cutsin durarigui se semana o cuen in pepino o cuel in pa guecagui se semana in papá tlen ose niqui non guecagui in